muna undanfarna tvo mánuði segir forstjórinn í bréfi til fjárfesta mikil óvissa ríkir um kaup Icelandair á félaginu hátíðin er nú hjá öðru fyrirtæki en fjöldi fólks á inni vangoldin laun vegna vinnu í sumar bankaráð Seðlabankans átti í dag fund

með forstjóra Samherja sem segist enn vera þeirrar skoðunar að Már Guðmundsson eigi að víkja sem seðlabankastjóri enn eru töluverðir fordómar gagnvart konum í stjórnunarstöðum þetta er niðurstaða nýrrar rannsóknar sem

fjögur hundruð kvenna í leiðtogastöðum í Hörpu í dag þar standa yfir langþráðar bætur á veginum til Borgarfjarðar eystra gott kvöld óvissa ríkir um

tveimur mánuðum var í dag tilkynnt að staða félagsins hefði versnað töluvert síðan þá Skúli Mogensen forstjóri Wow segir í bréfi sem hann sendi fjárfestum í dag að það hafi ekki verið léttvæg ákvörðun að skrifa þeim það staðan sé töluvert verri nú en hún var við útboðið sem lauk tuttugasta og fjórða september og átti að tryggja

áframhaldandi rekstur

ekki kom fram hverjir hefðu tekið þátt í bréfinu í dag er upplýst að Skúli hafi sjálfur verið einn af þeim hann hafi lánað félaginu jafnvirði sjö hundruð og sjötíu milljóna króna hann segist þá ekki hafa séð versnandi stöðu félagins fyrir hann segir hana skýrast af neikvæðri umfjöllun um félagið sem hafi bitnað á flugmiðasölu og lánastöðu og þá hafi gjaldþrot Primera aukið á tortryggni í garð

auk þess hafi olíuverð hækkað enn frekar nú sé unnið að

að tryggja áframhaldandi starfsemi í viðræðum við fjárfesta meðal annarra Icelandair en eins og kunnugt er hefur stjórn Icelandair samið um kaup á Wow nú síðdegis var svo tilkynnt að

vélar í hagræðingarskyni stígur Skúli ýjar að því að hann hafi verið í viðræðum við aðra fjárfesta en Icelandair hverjir eru það

verið upplýst um það og við höfum í sjálfu sér ekkert annað en orð

í gangi hann hélt því fram fullum fetum í tölvupósti til starfsfólks

að það væru aðrir möguleigir kaupendur að félaginu og samkvæmt mínum upplýsingum

hún var frá Icelandair um

líklega næðist ekki að uppfylla alla fyrirvarana fyrir kaupunum á

alveg óljóst ég talaði við nokkra greinendur á markaði í dag og heyrði

lítið og óvissan er mjög mikil nú bíða allir eftir því

kemur undan þeim og svo er hátíðin er nú rekin á annarri kennitölu

með samning við Reykjavíkurborg til tvö þúsund og tuttugu hátíðin var fyrst haldin tvö þúsund og fjórtán og hefur verið umdeild ekki síst vegna þess að hún hefur verið í miðju íbúðarhverfi í Laugardalnum og töluvert hefur verið um fíkniefnaneyslu

fjórar milljónir og síðan í október að beiðni skiltagerðar upp á tæpa hálfa milljón í nýjum samningsdrögum Jón Heiðar Leifsson

níu manna teymi að undirbúningi tónleikanna í sumar í marga daga

í tímann samanlögð skuld er yfir fimm milljónir króna en enginn þeirra hefur fengið greitt málin eru nú komin til Inkasso í innheimtu núll krónur ekkert komið þrátt fyrir

samband við fólkið en það er ekkert svar sem kemur það

í ágúst Þorsteinn Már

eftir fund með bankaráði Seðlabankans í enn vera þeirrar skoðunar að Már Guðmundsson seðlabankastjóri eigi að láta af embætti vegna rangra

svokallaða hann ætlar þó að bíða með að leggja fram kæru gjaldeyriseftirlit Seðlabankans taldi Samherja hafa brotið gjaldeyrislög og gerði húsleit hjá fyrirtækinu árið tvö þúsund og tólf seðlabankinn sendi tvívegis kæru til sérstaks saksóknara sem sendi þær til baka áður en bankinn ákvað að

Samherja Hæstiréttur komst svo að þeirri niðurstöðu fyrr í þessum mánuði að Seðlabankanum hafi ekki verið heimilt að leggja stjórnvaldssekt á fyrirtækið Þorsteinn Már Baldvinsson hefur gagnrýnt Seðlabankann harðlega í þessu máli og meðal annars kallað eftir því að Má Guðmundssyni seðlabankastjóra verði vikið úr embætti bankaráð Seðlabankans vinnur að skýrslu um málið að beiðni forsætisráðherra og var Þorsteinn Már boðaður á fund bankaráðs í dag vegna þessa ég er búinn að óska eftir því í mörg ár að fá fund hér sex og hálft ár síðan ég kom hingað síðast þannig að koma okkar sjónarmiðum á framfæri í þessu máli varstu sáttur við þau svör sem þú spyrja okkur þetta var ekki þannig að við vorum að spyrja þau þetta er eitthvað sem þau sjálfsagt vinna úr varðandi skýrslu til forsætisráðherra Þorsteinn segist enn vera þeirrar skoðunar að seðlabankastjóri eigi að láta af embætti ég stend við fyrri orð mín hvað það varðar já þið hafið einnig verið að íhuga kæru í þessu máli stendur það ennþá til ég ætla að sjá hvernig þessi skýrsla verður ætla þá ekki að tjá mig meira um þessi mál fyrr en ég sé

hvað bankaráð leggur til og hvernig þessi skýrsla til forsætisráðherra er þannig að ég held að ég reyni að láta vera að tjá mig

að sjálfsögðu gef bankaráði frið til að vinna hana yfir fjögur hundruð konur sem eru leiðtogar og stjórnendur

eru saman komnar í Reykjavík á ráðstefnu

í Hafnarhúsinu þar er einnig Ólöf Ragnarsdóttir

kyn stjórnenda skipti máli það er ekki verið að

mest á óvart var hvernig g sjö ríkin röðuðu sér í sæti því ofar sem þau voru því minna máli skipti það svarendur af hvaða kyni leiðtogar og stjórnendur eru

samkvæmt niðurstöðunum eru konur í öllum ríkjum líklegri til þess að treysta öðrum konum í stjórnunarstöðum en niðurstöðurnar sýna einnig fordóma gagnvart karlmönnum

Hanna Birna Kristjánsdóttir og Katrín Jakobsdóttir hanna Birna niðurstöður þessarar sem forsætisráðherra hver er raunverulegur árangur af svona

til karla og kvenna

breskir þingmenn greiða atkvæði um

eftir hálfan mánuð

sem hún getur til að fá stuðning almennings við samninginn

biðlar nú til bresks almennings að styðja Brexit samninginn sem leiðtogar Evrópusambandsins samþykktu á sunnudag fór í dag til Wales og Norður Írlands þar sem hún hitti kjósendur í

háskólanum í Belfast en andstaða við samninginn virðist aukast með degi hverjum áhrifamiklir þingmenn í flokki

fátt virðist benda til þess að Brexit samningurinn verði samþykktur þegar þingmenn

greiða atkvæði um hann

aukinn þrýstingur er nú á May að reyna að breyta skilmálum Brexit þótt leiðtogar e s b hafi ítrekað gefið út að þeir séu

til viðræðu um þá í sama streng tekur Barroso fyrrverandi forseti framkvæmdastjórnar e s b hann sækir nú alþjóðlega ráðstefnu kvenna í

í Reykjavík maður hefur verið ákærður fyrir að stuðla að vændisstarfsemi með því að hafa leigt konu þrjár íbúðir árið tvö þúsund og þrettán þar sem hún stundaði vændi deilt er um hvort maðurinn hafi vitað af vændinu eða ekki þetta er fyrsta mál sinnar tegundar sem fer fyrir dóm hér á landi fram kom í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun að maðurinn hefði ekki haft neinar aðrar en leigutekjur af íbúðunum árið tvö þúsund og fjórtán voru fjörutíu dæmdir fyrir að kaupa vændi af konunni á árunum tvö þúsund og átta til þrettán og fleiri ákærðir hinn ákærði neitaði sök fyrir dómi

ef ekki verður gengið að kröfum verkalýðshreyfingarinnar í komandi kjarasamningum telur formaður v r koma til

greina að beita áhrifum félagsins innan lífeyrissjóðakerfisins til að skrúfa tímabundið fyrir fjárfestingar formenn tveggja stærstu stéttarfélaga landsins segjast vera bjartsýnir á að fallist verði á kröfur þeirra um fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund króna lágmarkslaun og endurskoðun á skattkerfinu þau séu hins vegar tilbúin í átök í komandi kjaraviðræðum verkalýðshreyfingin sé búin undir það við skulum ekki gleyma því að verkalýðshreyfingin í gegnum tíðina hefur farið frá því að vera einhvers konar grasrótarsamtök yfir í að vera fjárhagslegt stórveldi ef að kemur til þess að við þurfum að fara í átök að þá munum við gera það kannski í einhvers konar skærum með félögum okkar í öðrum stéttarfélögum þar sem við getum farið í vinnustöðvun og borgað fólki full laun

fyrir ef að niðurstaða

er sú að ekki koma til móts við okkur

er ég ekkert að skrifa þá sögu ein þá er auðvitað bara óumflýjanlegt að það verði átök á íslenskum vinnumarkaði það hljóta allir að sjá það við erum líka aðilar að íslenska lífeyrissjóðakerfinu við erum að borga hátt í tuttugu milljarða á

ári í umsýslukostnað inn í fjármálakerfið og af hverju getum við ekki sett fjármálakerfið

af hverju getum við ekki beitt áhrifum okkar inni í lífeyrissjóðakerfinu sem að beinum þá tilmælum til okkar stjórnarmanna að skrúfa fyrir allar fjárfestingar á meðan óvissa eða samningar eru lausir við eigum að nota öll tæki sem við mögulega getum og verkalýðshreyfingin er miklu miklu sterkari valdameiri og öflugri grein fyrir ítarlegt viðtal við leiðtoga verkalýðshreyfingarinnar verður í kveik í kvöld eftir Kastljós og menningu oddviti Borgarfjarðarhrepps tók í dag fyrstu skóflustunguna að nýjum vegi um

miklar tafir urðu á upphafi verksins en gamli vegurinn var holóttur og háskalegur utan í bröttum skriðunum bíða eftir þessu í áratugi vegurinn til Borgarfjarðar eystra liggur um Vatnsskarð sem verður klætt á næsta og

nú verður fyllt upp í

hluta og rétt úr veginum samgöngubótin felst í því að taka af þessar blindhæðir minnka þær og beygjurnar en vegurinn verður nánast á sama stað þannig lagað vegrið meðfram þessu öllu það er samkvæmt stöðlum þannig að þetta verður mikil samgöngubót ekki var hægt að hefja framkvæmdir á tilsettum tíma því Skipulagsstofnun

ógilti framkvæmdaleyfi þar sem vantaði bæði

og ákvörðun um umhverfismat nú liggur allt slíkt fyrir og eru framkvæmdir komar á fullt

og viðbúið er að færa þurfi

áletrun sem verndar vegfarendur þeir munu heyra í honum þá verktakarnir ef hann eitthvað lætur á sér kræla því dregið af því að hann nuddaði saman steinum og þaðan kemur nafnið og það heyrist nú þá væntanlega í honum þá en ég held að hann verði bara með okkur í þessu

Héraðsverk sem leggur nýja veginn um

í september á næsta ári hús var flutt í heilu lagi frá

á Hverfisgötu í Reykjavík í dag f lutningurinn gekk vel og tók aðeins um klukkustund eða helmingi styttri tíma en búist hafði verið við þetta er þó aðeins fyrri áfangi verksins því á morgun verður húsið flutt á endanlegan stað á lóðina við Hverfisgötu áttatíu og sex a til stendur að byggja á lóðinni við Laugaveg í samræmi við samning sem gerður var við Reykjavíkurborg var húsinu sem

stóð á lóðinni bjargað og það flutt yfir á Hverfisgötu þar

sem til stendur að endurbyggja það húsið var byggt

Kastljósi kvöldsins Sigríður við ætlum að ræða málefni hjúkrunarheimilanna en

karlalandsliðið í körfubolta býr sig undir mikilvægan leik í forkeppni Evrópumótsins kvennalandsliðið í fótbolta býr sig undir mikilvæga leiki í forkeppni heimsmeistaramótsins og Jóhann Berg og félagar í Burnley eru að sogast í fallbaráttuna á Englandi staða

forstjórinn í bréfi til fjárfesta mikil óvissa ríkir um kaup Icelandair á félaginu hátíðin er nú hjá öðru fyrirtæki en fjöldi fólks á inni vangoldin laun vegna vinnu í sumar bankaráð Seðlabankans átti í dag fund með forstjóra Samherja sem segist enn vera þeirrar skoðunar að

Már Guðmundsson eigi að víkja sem seðlabankastjóri enn eru töluverðir fordómar gagnvart konum í stjórnunarstöðum þetta er niðurstaða nýrrar rannsóknar sem

í Hörpu í dag við verðum hér aftur á ferðinni með fréttir í sjónvarpinu klukkan tíu á sama tíma flytur Höskuldur Kári fréttir í útvarpinu þessum fréttatíma er að ljúka